Misy karazany maro tokoa ny loko hita raha mandeha eny an-dàlana eny. Fa raha araky ny fahitako a ny isam-bolo tena hitako tena misy a dia ny mainty zay tena be, ny fotsy rehefa mananika ny taona miakatra zay tena maro tokoa. Izany hoe roa loha no tena itako misongadina.